في نهار من نهارات صيادة كبيرة في العمر تتمشي على الشط لقيت تبوزة لقيت فيها جواب حاولت تتخرج هكا الجواب هذيكا بشوية بشوية بشوية بشوية ما تفزداش وما يتقطع لهاش من بعد كيف نجحت في هذيكا حلت وقراتها لقيتها تحكي قصة صياد آخر كان يبحر وتعرض العاصفة قوية يخي حب يخلي الجواب هذيكا كأرث وذكريات.